Unë nuk dal shpesh në restorane po porosis n’shpi. N’javë muj me hangër n’restoran nashta 1 her’ ose 2 her’, maksimumi 2. Restoranet e mija t’preferume jon restorane vendore tradicionale sikur Shpi, te Gresa, Basilico, e tjerë.